Ny faladiany natao hanitsahana, dia ny tampony miaro ny tongotra amin'ny masoandro, ny tadiny indray no natao hamatorana azy, hanamafisana azy tsara mba hiraikitra tsara amin'ny tongotra